मोके हरेक महिना कुछ दिन यात्रा करन पसन्द हए । मए अक्सर सौ, दुई सौ किलोमिटरकि यात्रा हर महिना करत हओं । पर कभि–कभि मोके लम्बी छुट्टीमे भि जबासि लागत हए । जैसे कि विदेश ।